ହମେଂ ଏଗୋ ସୋପର ଯୋଜନା ବନୀ ବାର, ସବସେ ପହଲା କାମ ହମରେ ଇତା ଥୀ ବାର। କି ସାପ ସପାଈଵର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଧ୍ଯାନ ଲଗବା, ଏଗୋ ପ୍ରଣ ସଂଗଲେ ଡେସ୍ଟ ବିନ ଭୀ ଲେଜୀବା, ସବସେ ପହଲା କାମ ହମରେ ଇତା ଥୀ ବାର।